من صفر لي خمصطعش وترتيب عشوائي ، واحد ثنين اربعة صفر ثلاثة سبعة ستة تسعة ثمانية ايدعش سبعة عشغة ارباطعش ثلطعش ثنعش خمصطعش